<hesitation> Akanjo aminay any simbo no fivolagnana izy any, de misy tiserta, patalôgno patalôgno aminay patalon de kilaoty short izy koa ôhatra raha am'raha be de palitô, a pull-over a, <hesitation> kiraro, tenisy, fôba.